Nakuyo teluu, telencholo ta'á kai'í ti'ú ta kai hi katu ha'a xhiko nduxe, kaxhi na takai takanen cholon ndá <hesitation> í.